<hesitation> ס'איז זייער א גוטע קשיא, כ'מיין אז ארט און סייענס זענען צוויי פארקערטע מיני זאכן; ארט איז מער פון געפיליש פון הארצן, סייענס איז מער פון דער מח פון פארשטיין, אבער אויב איינע- אויב זיי וואלטן געלערנט די פארקערטע, קען זיין אז די וועלט וואלט געווארן מער א ברייטערע אינטערעסאנטערע פלאץ